Suuɛ. Hiŋi suuɛ bɛ ŋ boɔ,ŋ woa ai miɛ ŋ bo. Ma wo ai to jao. Ko mu mɛ a ma komu suuɛ bi ai miɛ. Mɛ a kpa na wa. Mɛ a sa bɛŋdɛ ma. Bɛma suuɛ kpae wae ŋge, aa kuŋ kao jiika ma ii bo. Aa be jao. Hini lɔ ya kpa bena, bɛna, bena. Aa kuŋ kao jiika ma. Aa bɛ nu ii ya lɔnda len len. Ii ya lɔnda len len. Hiŋi pɛ kao lɔŋdɔ mu, ii ma wo ii to suuɛ bi lɔŋ, aa kuŋ tia nu. Aa be jao wa. Ko mu lɔ mu, kpaŋ mu ii ya ma, hiŋi a miɛ kaka, te bɔ bɛ kɛ ya ta lenpiisi sɛ a kɔ. Komu kpandi kpandi mɛ nu ai sɛ ya. Kpandi mɛ nu ai sɛ ya, komu tumbuɛnu ma kɛ a lɔ. Bɛma hiŋi suuɛ bɛ, ya kpae, ai ti lɔ sa kɛ nu, tumbuɛ nu, anui fii wa kɛ a lɔ. Ko binwa ko mu hiŋi ii woa ai miɛ ii boɔ, ii ma wo ai to jao, ya bande a kpaa A lɔ aa miɛe zii, ii ta len sɛ ya. Aa wa ya ma ai miɛ ii boɔ. Kɛ poo mɔɛ nu wae nge, feŋ mɛ nu kɛ̀ ai feŋnu kima, anua nu wa nge, anu ya nu ta suuɛ kɛ a wa lɔ. Suuɛ mɛ nu a tie feŋ mɛ nu lɔ, a be jao. Ai ti l. o nu, anu boɔ. A be jao. Te mu anda we anu ya bɔ lɔŋ, anui ta anu ya bɔ nu, anu ya len te a ma, anuita anu ya ta, anu ya lɔŋ. Anui kɛ nu jɛ nu. Kɛ mu kɔŋde mɔɛ nu wae nge. mui mu ta kpa wa kɛ komu ai miɛ mu boɔ. Poo mɔɛ nu, anu ya nu ta kɛ kima feŋ mɛ nu lɔ komu ai ti nu, a ma jao. Lɛi fla mɛ nu mu na fɛ mɔɛ nu anua nua suuɛ nu sa komu ai ti anu boɔ. A ma jao. Poo mɔɛ nu ta, kɛ mu kɔŋde mɔɛ nu mu ta. Kɛmu mui ya ma.